Rúmunda miame purmin mórolio nimuñarelemi nimuśomo, amilo áḃemo mogio, inze źiyekalo, muoreḃai mimi oone áyi, ahaŋuġaḃelo moźamola mierexaźen. . Sínesihi kalo kañakunabon purnifiakalo meñaḃanexaźen, moṗoṗo momugĩeni buroźenahe. Buroźenahe miini níġuruyu mĩmo bareṗambula. Muxamula, miñara múṗuos. Muinikalo mulah, mubia kabibiamo, muereṗuos. Amina rumunda esoḃule, esoḃule ahaŋuġañae kunaoro, kuŝeŋoro. Muorela kuŝeŋoronofuon. Meiniġalo eɭeɭe dólo, níġulue meomaŋue náloom nasũmiame, exameɭe, eñaḃanéṗuṗuos aerehaŋuekaña. níɭeġu bazaġira, amisũḃo rumunda, bazaġira źihaŋukalo esomen isomen íriga buḃaale axamiyirembo niḃuna eśeemimo, níɭeġu ekarot, soahaŋu ġagardehe mem yaŝeŋ. amiḃae rumunda elakale toemi, ahaŋu kaḃee boyaśeŋ. monimulemeɦuɦuo ifoniḃemo nimin afiamikalo múñiñii afiamikalo momuereɭe timi iŝupome, ipatãse, patãse ahaŋu károbo rumunda niźaniḃaniho dáseme ola kalaaho dáseme oerexaźen.